Ndekueni x <hesitation> i texhiká, nikaki neité kalagraña ité ní nika kanchi tekue, nikalakei ajo, chinan té nikanaken i itu xamarja yani kakineí, ñaitel hí tanei ña iin vegete nika'a kanxhi tekué.